Органикӣ маҳсулотест, ки бе нуриҳои кимиёвӣ ва пестисидҳо парвариш мешавад. Онҳо барои саломатӣ ва муҳит безарартар ҳисобида мешаванд. Неорганикӣ, бо истифодаи моддаҳои сунъӣ парвариш меёбад. Органикӣ одатан гаронтар аст, вале табиитар ва солимтар мебошад.